Kwa la ɗi, ɓe nɗin kɨ bèn kɨ yɨl nyɨ kɨshɨk, ɓe pi ce ta gurm ka. Ɗang shi ɗap fa gurmi, ko ye pak ɓe yiwu ka yit pɨpi ye gha pò tòng gyi. Ka ɓa yɨt ntɨs. Ntɨ̀s. Ko ka ɓe gha yɨt pi ye ngerm fa, ngèrm, ngèrm, fa te gyi kwa da tong ka yɨl ce, ɓe kɨ jɨ kɨni a, gha aha. Ò ce ɓa yal ka yɨt pɨpi ye ngèrm fa te gyi, kwa da wang ka tong ka yɨl ce, ɓe o ce ɓe mu lɨ tè to, pak ce ɓe ghà lap ɓe yɨl ɗa rit. Pì màr-màr mwa gyɨ dung-dung. Kekang nyɨ ka yɨl ɗa ɓang. Tong zum nyɨ gyɨ ɓang. Rot nyɨ gyɨ ɓang. Bi mwa gyɨ pàkcàk. Ɓa iya kɨ yal kà met kwà ndà tong ka yɨl ɗa. Ɗang kaɗang a ka, ɓe yɨl ce kò ni ta gyem gurm kake tong ka. Bi ye mu man ɗo ɗa. Ko shli cɨn-cɨni lē jɨ ɗi, ɓe punu mwa ye mwa tong nyli mwa ɗi ɓe, kei, wè funu ka, <hesitation> mun ngas mwa ne yē mu we pwanaa, mbòrno ko mu jɨ ɗi, ɓe kàng mun dung dung. Kang mun dung dung ɗa ɓe mu yal mbòrno, mun ngas mwa, ko mu ji, ɓe mu jɨ mu sawka, sɨm pi ɗa mwa nanng tè gyang gyang. Mu jɨ mu rù ngyàng-ngyangɨ, ɓe rip ɓi jɨ. Pak gurm ɗap ar lè jɨ mɨni, ko kòye ngàn nyi nga pò tong mɨni shɨ cɨn-cɨnɨ nyɨ. Pak gurm ɗap ar kēēē ar mangu nyɨ pet. Pak gurm tum kwang ngàng. To, ka bɨdɨr yɨl, ɓe mu we mu ji ɓe mun ka dung gɨrrrrr gàklis gàk nyet. Ɗang ka ɗin kɨ yiar kí ɗa, ɓe mu jɨ mu rù kus mɨni gaha ɓang ɓe, mu jɨ mu rɨp shak. Go nyɨ mwa ɗap mwa wang aha, go nyɨ mwa ɗàp mwa wang aha, go nyɨ mwa ɗap mwa wang aha te ko mwa kàt mbìse ko mwa se ɗɨ. To yɨlɨ pò ta kɨ gurm ka. Ko ko ye ngan kɨnɨ mɨni, ɓe mun kalashi nyɨ, ɗang gha te kwa sit nɗin yɨl nan nan mwa ne ye son kɨ Sɨm kalashi kɨni, ɓe manu mwa dɨm mwa gyɨk ka yɨl ce mwa, ko mwa tòng. Molnu mwa yal ɓe mwa met ka yɨl ce mwa, ko mwa dɨm mwa tong. Mpì shitcɨn ɗo ye met kɨ mwa mpì la kɨ shal tarɨ. Pak mwa met mɨ ɗo kɨ nen pet. Mpì ɗa ɗaka ɓe nga lɨ tè, ner kɨ bɨ ɗa mwa kɨshɨkɨ, ɓe pò ritshlik ngan. Po rit shɨk ngan ka lis ɗo ye tè, yɨl kɨshɨk ɓe nyi mɨ gùrm gàklɨs. Gha dɨm ka yɨl ce ko go ce nyɨ ta gha tè ye tè, rang ɗa jà tong ka yɨl nyi-e ka. Mpi ɗa ɗaka ɓe yal ko nga met ka yɨl ce kwa nga nda tongɨ ɓe shɨ ke na ɓe nga lɨ teni nga ni dùn kɨni ka. Kaɗang ye bi bɨs ce ɗo gha kan, kò ye la nɨ wok ɗa kɨ la kɨ gha, ɗo ne ye <hesitation> a a met. Mwa cin gha, kwa met ka da tong gyi pwana-pwana. Mpì ye sa gha rit ka. Sa gha nyɨ kɨ bi bɨs. Ɓe ɗa mwa lɨ gha tè ci Yawà, mwa le cɨcin ɗo ɗa. Ɗang kò ka yal kɨ ndàmshɨk gha aha kwa à cot, <hesitation> vùtat fa mwa, kɨɨɨ nshang bi fa mwa, kɨ nkarng fa mwa, kwa ma tong-tòng kɨ ɗa, mpì mar gàk, ko ka ɓe mpì se kɨ mbise mwa gak, ko ka ɓe mpì bi aha mwa gakɨ, ɓe ɗa nyɨ shɨke pet ɓang. Mpì ɗa ɗaka ɓe nga lɨ tè yɨl kɨshɨk, ɓe pi nyɨ ka bèt bèt ɗɨ, mpì ko we ko nyɨ yal, kwi mì ntòng njos nyɨ. Kwì mi ntòng nkaduna nyɨ. Kwì me nyɨ tong lafiya nyɨ. Ɓe yɨl kɨshɨk ɓe yit pi ka bèt bèt, mpì tong, ɓe gurm kɨ tong. Ko nyɨ tōng-tong kɨ nkarng kɨni mwa ko nyɨ se, ko nyɨ shwe ɗɨ. Mpì ɗa ɗaka ɓe ngani nga ɗar kɨ lis ɗo aha tè Mpìteko mwa ni ɗi, ɓe tòng ye ko gurm nyi yal ko gyɨ yit mpì ntùs fɨgyi go gyɨ met ka yɨl ce, ko gyɨ dɨm gyɨ làng dalong fɨgyi mwa, ko gyɨ tong kɨɓut kɨ nkarng kɨni mwa, dun bɨ ce ka. Dùn bi ce ka. Nyi bi rìt. Rit kaɗang ye yàl fa ka ma da tong ka yɨl ɗa, kɨ nyɨlp ye nshɨk gha mwa, kɨ nkarng ye nshɨk gha mwa, ɗang gha yal kɨ kar mè yè rìrit ɗɨ, kò ye la ni go ɗa mwa dɨm mwa la, mwa la ghà shɨ sar babap, kù tong tong mè yē rìrit kɨ mwa ka yɨl ɗa, kù sè kù shwe ɗi, ɓe rit gàk. Ɓe nga leng ni nga mwalm pi ɗa ka. Èy, nga mwalm pi ɗa ka. Nga ɗar kɨ lis na ka pɨpi ɗa, tè rit nkìn kin ngan. Ɓe nga seyɨlɨ. Gurm kɨ yanc, gurm kɨ iya kɨ yal kɨy met kɨy ndì tong ka pi. Ko nyɨ tòng-tong, ko nyɨ sè mbìse, ko nyɨ la jep mwa, ko nyɨ la jep mwa, ko nyɨ la jep mwa. Kɨ ndɨr, kɨ ndɨr mwa, mwa met mwa me pokin. Ɓe nga go de gha puna.